Bɛkasɛ <hesitation> afunumu ne pɔnkɔ a nsonsonoeɛ a ɔda bɛntam a mehwɛ pɔnkɔ a n’akyi no ɛyɛ a na nwii bi ya n’akyi hɔ ne n’apampam a ɛgyina gyina hɔ saa a ɛma no da nso. Na mmom yɛhwɛ afunumu a ebi nni n’akyi ne ne tiri so tesɛ nea pɔnkɔ deɛ no teɛ no. Bio, yɛ ha yi deɛ yɛtumi de afunumu no kɔ afuom. Yɛtumi bobɔ adaka bi si n’akyi na bɛde nneɛma aagum firi afuom reba fie na waatwe de aaba fie <hesitation> nti wokyɛ afuo a wobɛtumi de saa afunumu aakɔsesa nneɛma aakɔ san de no aasesa nneɛma de aaba <hesitation> nti yɛhwɛ adwuma yɛde saa mmoa mmienu yi yɛ a yɛbɛtumi aakasɛ yɛbɛtumi de afunumu de afunumu no aayɛ adwuma kese. Nanso pɔnkɔ ne deɛ ne sɛ wootu kwane aakɔ baabi <hesitation> wootu kwane aakɔ baabi nso a wobɛtumi de pɔnkɔ no aakɔ. Pɔnkɔ no ho yɛ hare sene afunumu no. Pɔnkɔ ne afunumu deɛ pɔnkɔ no ho yɛ hare sene afunumu no. <hesitation> nti bia wookɔ baabi a wotumi de pɔnkɔ no kɔ na waatena n’akyi na woakyerɛkyerɛ no kwane, baabi deɛ ɔmfa ne baabi deɛ ma ɔɔmfa <hesitation> nti bɛkasɛ <noise> <hesitation> pɔnkɔ na afunumu nsonsonoeɛ a ɔdam dea, deɛ mɛka ne sɛ benyinaa bɛyɛ mmoa a bɛnane yɛ nnan deɛ nanso <hesitation> pɔnkɔ no deɛ ɔwɔ nwii wɔ n’akyi ne n’apampam na ɔwɔ akyakya nso nanso afunumu no deɛ nte saa.